Zinxhiri hap dhe mbyll rrobat duke bashkuar ose ndarë dhëmbëza të vegjël përgjatë dy rripave. Kur tërheq rrëshqitësin lart, dhëmbët bashkohen në mënyrë perfekte, duke mbajtur pëlhurën të mbyllur. Duke tërhequr rrëshqitësin poshtë, dhëmbët ndahen, duke lejuar hapjen.